ס'קומט אן א בריוו צו מיין הויז און ס'זאגט מיך אז די הויז באלאנגט צו די פרעזידענט און איך וואונדער מיך וואס ס'איז און כ'זאג אים ס'נישט מעגליך. די הויז האט מיין טאטע געקויפט און ער האט מיך עס געגעבן און ס'נישט מעגליך ס'באלאנגט צו די פרעזידענט. און איך זאג זיי זאלן נישט קיינמאל קומען נאכאמאל.